Firgi kogani, aricha kunno arij logo, aricha kumuna husan marag jidad logo, sikir awro? File tereka saira, tamatim weteka wierk idrosa, aman tereka fog idir, nose kub كبايتين تلاتة galaka, علي حسب ademiree aido fa kachiku mujbila, aricha kunkaig, fa aricha karjirosa, arij tugnig safa osja, abree nuluga, man abree nulu kaba narrikka, shishuwa shishuwa shishuw idacha, wala kir tariin jagado kani kedeka orko kani nefosa, jugra kirosa, a amaniye do naigninani.